E sakafo nentim-paharazana tena tiako avy me kolonsaiko, magnano akone soroba! soraba zany traka miaraka vary sosoa io da asia sokora; da gne mangobody, mangobody za koa <hesitation> vary revô maina igny e vary da tondraha rano da voarokaroy amignao izy. Tena tiako io.